أخر كتاب قريت لهوا كتاب ديال فرانك كافكا واللهوا رسائل إلى ملينيا، هاد الكتاب كعبر على المشاعر ديال الإنسان والتجارب ديالو بواحد الشكل عميق والقصة كتجمع وكتدمج مبين العواطف ديال الإنسان و التحديات اللي كواجها